والله <hesitation> هو الأفضل بالنسبة للشخص <hesitation> كمزاجاً إن هو ينام متأخر ويقوم وقت-وقت ما يحب يقوم متأخر وقت ما يحب. بس لو نتكلم على ان هو يكون أكثر صحي وأكثر انتاجياً. إنك طبعًا تنام بدري وتقوم مرة بدري فيمديك ان يكون معك في اليوم كامل يمديك تسوي فيه أي شيء انت تبيه وتخلص أكبر عدد من المهام